L'ai sempre stüdià e sempre fait i compiti e cuindi i prufesur al an tenine cunt e cuindi sun riüsì a pìé la prumusiun perché anche ën le interugasiun e ën le verifiche stüdiavu tantu, cuindi savìu argumenté bin e bon